कई सब्जियां त साल बर मिलते पर कुछ खास मौसम म झीन मिलते। एकर मौसमी सब्जियां मन ल जेन साल के कुछ महीना म नई मिलते। ए सब्जी मन नैया खाए म मजेदार होते एकर संगे सेहत खातिर घड़े फायदेमंद होते। खीरा गरम के दिन म खीरा खाए में बहुत ही अच्छा लगते। एकर म पानी के मात्र बहुत ज्यादा होते टमाटर टमाटर म लाइकोपिन नामक तत्व होते। जेकर ले सेहत बने रहते भिंडी भिंडी में विटाइम सी आऊ। फाइबर भरपूर मात्रा में होते सर्दी के मौसम में मिलते। ए सब्जी मन सर्दी के मौसम म मिलते ए सब्जी मन शरीर ल गर्म रखे म मदद करते। आऊ बीमारी ले लड़े म मदद करते।